I fifandraisagny lôka ndray ka longany ny raha ka sarotsarotry ny hizaka ananjy hoe ka raha zao ka raha zao fa io mo ka rô an-dranomasigny ny toerany de zany zakegny zany fa arakaraky ny fahafantarako an'azy alongany ah de hoe izany lôka mitovy a raha miaraka, de raha ohatra hoe lôka sy sy mitovy izy de mety raika hohan'ny raika, raika hohan'ny raika, kara karanjey.